Gueno chiñi kiau nsekan de ru mbiayat ke tamedan katus como njuande nda nmes pues mjau nda lame nda landeu nda nmes pero njuande in lakii raxi kiau lamap sanegan ru raxi nmes ke lakii porke peut meje pik meje pik apeut meje pik si baseng ru xiljia ke nda lame lañjip ru raxi de biu nmes ru chjijiñ namp nda ru raxi biu nmes y ke ya kabau ma nda gualeng y y biu dru si njuande laiajaun pues este njuande lame daneng lame daneng si lajep lajiy biu kañjiuy ntus bu kuajau landaa kañjiuyp ntus pues es sanegan a lo mejor jip pa ntung katus si lagut si lantung biu katus pero tambien lame daneng y y kiau lamap ke biu nmes ni njuande jip para ke para ke latudat ru ñkiau lanaundat u latudat pero si nibiu xiau sanegan ke lame si ke ing lakii ru raxi pues este nibiu kiau lanu ke lamap ke si laiajaung pero necesita ke nda lame pik. Nda kañkia biu nmaay pa ke nu nda bu kuajau namujuye u no najiy kañjiuy ntus pa nu nje ru raxi meje nuye lameye ru raxiye meje nuye jibe pero tambien njuande me nda ntung ke ke no ke no ing napeut ru raxi y ke lame kañkia pik ndaa xiau xiau kañkia.